Penang nog woran memby epe penjangin nan ga dim penjangin da'an be sheman wakoma pat dimniwii jangi pemi ga enna emari jangipen da'an nani ga epeniya yeware ayeranso wiima wugan keranke dim nyare dimhar wiibe amfanin diwe denga nyare maa-mapenyen shemanbu nyen pasa shemanbuy nyen makuma, makuma, makuma rayuwawe makuman temanwe jiman sheman napen sheman ma nyenan we enba yelwartinna nebur kuma wiiba veran wugan dimpenan enworan memwobu ejimte ejangi penan kenan kuma enag makaranta wobsabu mageran penan guka degreebu mageran diploma bu neeku nagte mageran masterbu enwobenan memwobu ezangide dimbe sheman ebetibe amfanin modongama enba pogan esaranan a'a ekera rebumkaan kaza kokuma ekerare kam ka'an kaza to geen nagma nan sheman dim nya wijangi peni yeware kuma ayera'anso yeware yerariga ko goo put made nyena nan ma'nan ko goo pa made geran dim n yare mba penitiwe wii enjangi peni enkomi bum ma'anga made dunglananga mapenbyu wiibe jangin wiibe keptin ah wai bum ka'an kazafa enbe bum ka'an kaza ato wai.

Atepkuri buman goon apenjanginan jangi dusheniga bapene ko takshin vallso anedonde vallin kugariwii ko da te nyara nera tunaso a takshin nedon naira tuna de nya nyen ko da nyara, nya neweso abewe-wede nyan apopmemwebu de nyam nya nerani kusari wii sorambo a nedon nyon dim nyare valliri amma an wenan, wenanni nebu bewa saman wai-wanega ai su'uku nakku barka wane mikewa su'uku nakku barka dim nyare jangi pen wug veran keri amma soka'an soga geen nakma nan enwobenan membu memwobu ejimde ejangi pen dim esamde de evalli nebu kuma ko ma pat karan abum lam sheman laan awularan sheman laan kuma goon nyenan na nebuga anag'an ba wu tong tong kuma ko nee kusam nya ne futi she'an emumdonso futi she'a emumdonso futti shean a minana gam turanci mumate anke geenso dim nyare ake sheanso dim wiima enwugate hausa mumden bema wiima enwugote dim nyare din engangi peni efoti pendonsa ai takshinga esaranan wai wene ka'an kazafa jangi pen ka'an kazari ekeku karanwa kuba guka buman to geen nakma nan menwobu ejimde ejangi pen dim a inyenan nedon jangi penan be noniga pen kala noniga elang janginso ejungi. Penku gong-gong-gong-gong dim takshin pendaan aba nebu de vallin esaraan wane kaan nak jangi pena gorega emasaran ai jangibe jalingo kuma jangire eh kano kokuma jangire abuja peba nyami pebariga goon ma takshinga wai enak yotaga asara nan wai minan nyen bume yola ko kaza ko kuma minan nyen bumbene lagos ka'an kaza to dim nyare pen jangin da'an merikun egeen nakma nan enwo benan memwobu enak fata ejimderi ejangi pen karaan ko mapa atike, atike nafin a amfani kun be wugan veran ke ananan efag su'a deri komin nya mapat ku jimdeku valli mike ku nya mike ku nyamike maka kuka'a mike penjangin bebi dim geentiga enwug veranke wariko ko daan wora wagaman weion ma wiima enwug verano enjangi ejangi pensoga wema maden penbu da'an pekin har wibe saran-nan magamane nebuso maden saranan a'a miran gam mumme beenso wenan wenan we enwo mumwe gamansoma kowil palia ko wii samara ko wii dora enba game engam gere turanci mum engame, egam turanci mum engame turanci mum gong ejipki gerate dim geenti ga nong wuge veran gamani wiri enmomsiri kadaan agammiwi webe enbate gwume nogbe gamani wiian enmomsa sosai su'uka su'uku nyara lien ma bien dim tagshin en momsiri. Penan ma valli bun esabun nomga naran ko kuma dim nebu ejimde ejangi pen wariko ejangiriga dim penjangin daan geen nagan, geen nagan, geen nagan, sheman wa wora dim enjangi pensoga wii takshin komapa azugaan we nyen penanwa naga nanso bewewe jangi peniga we jangi pensoga goon jugakawi kebe wi enak kebe <hesitation> momanpat wemaba geron wenan yewanci wii zangi peniga ma wuga nana a'eke toma bumkaan kaza ekerare bum ka'an kaza nyen nyam kom nyam be magaan beto'angya to'angani hakkilowe soran wenan goonan ta tongani hakkilewe dim nyare wii enjangipenso amma enjangiri gan to nya shawa nyara uinan been worabe jiman worabe penjangin da'an penjangin daan esheman dim takshin komapat amondon valling envalli, mandonwe riga su'uma ade valla'an dim nya dim lokaci an abaranpat bedim webe mandon vallin kuma su'u sabenan wii ajimderi mionade vallan <hesitation> mba jiman enba keen kuma goon ma ba vallan dimgeentiga ko nwayi yiriwe vindin nan lokaci an vidin yiriwe'an pat anag kamata inwayi yiriwe vindinan pat yeware aye'anso enwayi. Dim goon babe vallintibe evallitibega komapara veran wugan dim lokaci'an mapat jangi penan wenan duniyaro amfani wenan wii jangi pensiga epirade wii nyen pendonso amma pat endiga ajanga nan penden lokaci'an har ma'anbi en ma'an tagshin enjangi pensioga enjongi, enjongi, enjangi boko soga jangi qur'ani dim yeware adeyeranso enwayi qur'ani, jangini ga mawayin boko gangin wenedoman, wenedoman beesobo ke buman karan enwayi, enwayi, enwayi boko den jungin soga ke jangi bible makaranta webe pastor makaranawe keen webe veran we wugan dimka mama averan wugan ko evi nyabeen enwayiriga enwayiri enwa damuwa don tebe amma evi pendon wii envi pendon wii envipen don wii enwayi viransoga esaranan wai anke kekebe metike pendon janginso wii enjongi pensoga to damuwate diga pat wo ajangiso geen nagma nan nebu ebasaran wii nyenwii jangi pensoga asa duniyaro a nyen duniyaro to pat barape wii nagsoga enpoga beni bum noniga ma nyenan penan wiiwa nagan nanso dim dim rayuwa we bena newobu su'u be ebe pendaan jangin ebe mambu makaran, ebemembu beb be kaan ebe pendaam, jangin be sheman to enmomsiri sosai ewa su'u, su'uku naga barka wima. Penan nag ensaran nong buma ejangi penan nan naran ko yaushe nong an wenan wii enjim benan bum deri memwobu eku naggi-ga aii goonbu an nakpeen edesara nan menwobu ebajim nakperaben amma anwii ejangi penanga wii enget benan bum deri enba nak enba nakpe penan-naben wiibe vallan to memwobubo eba-kujimdeku kujangi pen dim goon ma goon be vallin nee goon be vallin nedon envalli nedonso ga ma su'unwe vallin ko emoran ekara bebawa wii enba soonwe beb nyan goon bewa pen leban ba penan leban merin ko den ente nyaku dubunoni been dubu bara been ke pendonso goon awayin penba leban goonbe merin nan nyam penan enworan memba yewanci, yewanci nongbu goonbu evalli bum nong'an wa beban jangi penanga pat yewanci goonbu evalli soon bebu been kuma evalli peen ne nwa nun been dim geen nangma nan awobe nan nonga ku jim de kunag makaranta ko endugshiri endugshiriga.